Filipina ndreky zen̈y <hesitation> nivolan̈any fahaleovan-tena ndreo taminy io folo roa amby jona ary valonjato sivy folo valo amby tôno. <hesitation> Izy ndreky nefa ny mbôla tô ambany fitondrasany amerikana nandritry ny ziska taminy arivo sy sivin-jato efa-polo tsôta amby tôno <hesitation> tônô aindepandansy ofisialin-dreô.